Aya wanyama ambao nikawaghona nikui alinda abavyo. Ni mnyao alinda ngoswe, ni wata hadi gona keo kigima nachieza kuda. Mbuzi nae pia nkhagona kio kigima achiweza kutafuna maliyakwe yaifadhi ah- hangeikia hebwae kiokigima tafuna tafuna mathi. Hayo mabundi nayo kayagola mabundi kio kigima <noise> kayagonaa <laughs> basi.